عملية بسيطة تخلط كريمة حليب سكر مع نكهة تحبها مثل الفانيليا أو الشكولاتة، بعد ما تخلطهم زين تحط الخليط في وعاء تدخله الفريزر بعد كل بعد كل ساعة تكلع الوعاء وتحرك الخليط عشان ما يتجمد كتلة وحدة، بعد ثلاث أو أربع بيكون عندك أيس كريم جاهز ولذيذ.